Tena azafady zalahy fa mba somary ampidimpidino gne raha manenonare ty raha azo atao fe satria lasa sy mahita tory ay nef'iahy mba mbola andeha hiasa mandrainy de maray ary ankotrin'izay misy <hesitation> namany sy de en forforma ma- da lasa sy mahita tory raha mba mety mba ampidimpidino azafady.